Yi gwai chi ah nag a baba labar figi kira nai ah ri sabulu ji ta, sabulu ji kulae, mura ka sabidu akwa ntaku, <noise> fu kala-kala gi sindi mura ka machine, yi ma yi kichi akiri, yima yi pira akiri, toh mun da akiri apa sabul yare wato iri nir da niri si laka abinan, ini rari daku kalkal kulini ahanan, amma sabal kulini iri kala-kala allakuma a siba, company a siba kiri kalar-kala nari gaskiya akwai nawi ah chiki nawi kukubu akwa, akwa kukubu akwa nari sabul, omo nna siya kir na ma gi pina gir ma ah eh ti bge rashin lafiya kofa kofa ani ga kwa ni kuji dir sim jigga nar ma allaya toh ka wull ja iyati alaga wzini silaka ma akwa jiga garahani ma ka nga dsagheh ga ngati weh dsageh ah iya zafi soboda sanbul ni company ani siyarkir ani irin ni da ni weh, nir da ni ha mura ka sanbul ai akwa ndaku ani moshum yare yara yima ji ki kichi akiri ka pira kin san gabadaya intu ni bagi moshum ma ti gi kira pi ba gi ni kari sabulu ni yima yan para iyati tima rugu tau. Tiya hiya palu wallai ya sipa ga liga subul kala-kala toh sobul ji ndaki gaskiya ba shilaga iya abur nan ma sabul ni jada kichinta wey gaskiya ya nkira la ga apa illi kulini nmwala ada ya tigi fwani ti gi chikwa tini ko bowar yar ni sa bul ni ade kichinta wey sai gi lika bara bir-bir. Bir-bir tigata bara ko sir mina pani dila kani bir-bir ahani <hesitation> aga bir bir ti ga dalu ahani ani walle kage pir janaba nya aga siba kaga bulla alwala aka kasha ini ni bir bir ini-ini nam tini rain a nari ka dali ka iya alwala ka iya alwala aka sallah ya chab dun sabulu adi silaka we amma ji silaka tubwar na kum silaka, yi kuma tubar na adi silaka weytun don wallahi tallahi yi ti ya gan dama ma fir dari ya pur wey amma ya pura aka yimi talhah di laka ma yar taba jiaj sambula ai taba liti asa jari wai har ti ji ti amma ja pura j. Dillan ja kura cha da jaga mwala jaga madar ja suwur wey bor kir ni ma ah suwur wey ka ini ni mi ti ga wul iri inini hani yabir ji ndaku amma lakuma zi nam tara ibutiya abir a lalle ni. Gaskiya sabul jadi pu ka kichinta wey amma ini kulini ti impuyi kili nar ti fati ata goro ahani tara npuyi lutu na ahani ti npuyi killirna tabor aka pun chu wallai seeba, bir-bir ni ahani wato cha cha mi wallahi bir-bir ni ah kichinta jir ni apa yanda tuni sib aka ja akwa company, bir bir ni a kichintab kab ka batagi toh kaga sabul ombara kichintah wey ari millet millet apani kowai suru ah ri di kati mai sabul kuri ata da tin a ntagwu ri yi ini ni kaluni yi zindi jir na kalini abani gaskiya sabut ma yadda ka bar we neh wey dashi la kumar na ma ad aka sabul ni wey ndaku ana ti yabara ku ki fa fu ti ya npuyi ke kichinta siran a bakilai ya tata ngila wei kadi li wai ndi domuwa wei. Kuma ya di likka bara, wallai ko ayifarna kulini sabul salaka wallai tallahi yadai dilba we koita-kota ma yadde dil sabul wei dar da lika ban ka dar dilba sir dar dun me? Sabul bayi nti ayidai ma takana. Omo punta ji ma takana to homo ni fi ga wul ni ahani gaskiya ja siya ka problem ana ndye amma babir ka din ga kir na ri kah anni ah kulla ana na gia akan ja da wofi kani si a saving ti iya wut sila ka kani kyar wuja laka tun da kadir da, dar zinda apiri sir da-ari adi ndaku wei. Amma waju tum omo ai ju omo ai, omo nir juwar nam tu kwali juwar ati nit oh wallahi tara kwachini omo inda addi wei mal namti nmwla atti aka lhillar daka na ti tara kwachini inda adi wei basilin yare, ah meh kerim yare sir mijere ba wai silaka bane kowai jadda nba njegga ka ga iya makza ko kuwa ka ga iya ani kuma njegga kadda und raddou ka and ai gadi nmwla wei ai, mwala ana iya sina ah ri ma sabul ji dak je braai jadi dak wei ji ndaku sosai toh amma jaddia nbara kichinta sinam diti lakaadi wallai jan bara wei dun ya kwada laka kulini ahani jam pare wei ja kichinta wei toh amma sabul nda da ri ah iyati illir nya ni killini gurachini sabul allai ti ya wulla yoro ko to abunan. Toh npuji jimi ka puti, gi inpuyi omo ki iyahani ah kichi wa ah kichi we toh amma baki lai yi zindi yanda ti ya iya ti ya da bara an gulasim ti iya lika bara killirna, pumju ko fi ti bur bur ati kura ka mal fifi ka iyati apa bakin mai tukur tukur tukur ni ahani babu ade kwa wei wallai tall ahi goro na ta karin nya ni ndillan ah siba apa da sib aka cha-cha ni kuma tu wallai sai bur bur anna siba kiri tigga wul burbur ni, bur bur inini jadi jadi ka rami wei toh ju moshum ma ana pani, moshun ja kichinta yadda ti ja kichata jag a wallai karya sabul, karja omo iye jada npara kichinta wei sinam di nkira laga kenan.